Ore' tim kite sumakaweng kite pandung apulo pa', sei to majadi onedei kite sawang kite pandung kite, <hesitation> pandungne ikite <hesitation> mangintanton, singgatow wasinggatow, makoto ore' kite makaweng te katatonan ne apato kapandungan ne wo ise katatonan apatu kapandunganku makoto <hesitation> apatu kaparluan ore' apato kite <hesitation> rekule mamiris atei, ore sawang kite mamamaes pei, ore' wukan, ore' mesanwi kuman malolo' kuman malolo' jadi oras timeren makaweng jadi kite' mangintaton apato onesu atei kite masing-masing rekule. Ore' kite <hesitation> mo ba tona ore' mo batunagan rekule tu wi' su fb, rekule tu <hesitation> kapandungan ni <hesitation> tohahurang kite karna to <hesitation> ore' we su fb tewi' tera' katatonan isepi pi ore' ka su fb mungkin ya' gagah toh gagah ore' tapi ore izi onde nu, nu muaheke <hesitation> te wis tera' pe gagah te' atei kite ngota tera' makewe tan ore' mucacirita <hesitation> rup wurup te ore majadi nangintataton na ikite atei kite <hesitation> manarima apato kekurangan ne apato kekurangan ya te ore mocacirita tob wore' bi fb wah itu ta tera' na ore te' ore' kite mo tunagan mo batona haa rikulena ore'lesu fb. Rup ondei rup musoma makoto, kite ma jadi te one wawisan to kanya atei to, lumawiya atey to <hesitation> kanya kite, menjalani, ore' kitei mo su walingki kite suruma tangga kite one tu majadi tu kanya te to.